Ae awawan a hefta al'ada himɓe je na irin ɗabi'a ma, ɗemgal mabɓe, nyamdu ɓe nyamata, kare ɓe watata bo a hefta jema daban ɓe je mabɓe.